<noise> 'O ke ola maika'i ke ola me ka pono, ka maluhia a me ka 'oli'oli. 'O ka mea nui i ke ola 'o ia ka pilina me ke Akua mana loa. 'O ke Akua ka hōʻola, ka waiwai a me ka Makua aloha nui.